Pakistan haste khai mura morubhumi tei somudro bai khopjak tei aboni bagwui aroni nokbar twuibar jaga rwgui juda juda. Uttor pakistan ni jaga jemon gilgit baltistan tei khybar pakhtun jaga rogo belai kwchangma jaga tei borof kwlai o. Dokhin tei pakistan ni kwchar jagao jemon punjab tei sindh hai jagao belai kutung tei nokbar kutung pacholiish degree celcius jora wngwui mano. Phiaba kwchangma jora khe nokbar ni kutung pash degree celcius jora wngwui mano. Poschim pakistang ni jaga jemon balochistan khe kaisa morubhumi jaga tei aro o salo khe belai tungo tei hor o khe belai kwchango. Pakistan haste o monsoon khe july ni simi september jora tongo tei o jora o belai watui wa o. Pithakgo chwng sai mano pakistan haste o kwchang kutung tei watui gwnang nokbar twuibar hinui..